Yëdun xa'ajpë amaxa'an am clavo jue yë este dun tyun ko'o yë a'ax jedun kyubawey ti'i tyam a'ax jedun clavo iuk najt's konëy jadunt's a'ax jedun kyuwa'atëy jadun ëch dun na najuëy yëdun tyun xaj mëd yëdun xa'ajpë martillo yë a'ax dun nyënëmbyë.